रूस का इतिहास पूर्वी जाति थी तिनुइ शुरू करा रूस एशिया दाही ना पुरे विश्व का सबसे बड़ा देश अ रूस के इतिहास कि कुछ बातअ रूस को नाअ तिनुके लोग के नाअ पान्दे पडो।